د مصر پخلی د لرغوني تمدن خواړه ځان ته ځانګړي کړي دي. فول، تعمیا او کوشري د دودیزو خوړو مثالونه دي. لوبیا، وريجې، پاستا او مصالحه‌لرونکي ساسونه ډېر کارېږي. دوی د سبو او نباتي خوړو سره مینه لري. د مصر پخلی ساده خو خورا خوندور او مغذي دی